لو كان عندي تلات ساعات يوميا كاملين هصلي له طبعا وهاكل والساعة الباقية هقسمها انه همارس رياضة وهقرا كتاب او ممكن ابدل الكتاب بان انا اسمع كتاب صوتي او اسمع بودكاست يعني وانا قاعدة.